To, Taamey kaŋ goono ay se i ma, ay gonda Taamu kaŋ to kusan kala way cindi gu cine. To i way cindi gu wo din, ay ga ci araŋ se mate kaŋ kaci i ma. Day to kani kulu ci, to araŋ ga maa. Damo day man to i ga, araŋ ma hin suuru hala karo fo. Taamu way cindi gu araŋ di. Ay gonda Taamu susu kaŋ ay ga dan ka kwaay kosandi ra ka ɲumay, ay gonda yan Malabi kaŋ nga bumbo ay ga hin ka dan ka konda ka ɲumay amma kuma ay ga dan ka fatta ka k'a Jingarey aho. Sannan ay gonda Taamu kaŋ ay ga dan ka kwaay Saaji waŋ kaŋ yaŋ ayga dan ka kwaay saaji. Ay gonda Kuuru taamu ay gonda Rooba wane, ay gonda Dan ka haw ize yaŋ, ay gonda nga neeya Taamu fa din dumo kaŋ i ga dan, manti kambas no iga ne a se din aho ay gonda. Sannan ay gonda Taamu Mukku fa din dumo waŋ kaŋ i ga dan nga nda soppu ize care ra din. Ay gonda a dumo. Wadin yaŋ kulu ngey nooya. Cindey mo ay mana du kani ma ci araŋ se aho. Ay gonda Taamu waŋ kaŋ nga ne sohõ i goono ga yayi din a dumo din ay gonda.